डेनमार्क को इतिहास भी रोचक छे और वो घणा प्राचीन छे। इस देश में वाईकिंग सभ्यता को केंद्र रहे और <hesitation> आठवी और ग्यारवी सदी में जो डेनिश वाईकिंग युद्ध यूरोप से अलग हिस्सो बने और यात्रा और ब्रह्मन करेओ। और तेहरे सौ सत्तानवे में डेनमार्क का स्वीजरलेंड नार्वे <hesitation> मिली कान। कालमारग यूनियन <hesitation> बने जीको <hesitation> डेनमार्क नियंत्रित रहे और बाद मा पंद्रह सौ तेहीस में स्वीजरलेंड अलग हुई गयो। उन्नीस वी सदी में डेनमार्क अपना देश से <hesitation> देश का क्षेत्र से अलग रहे और फेर भी एक मजबूत और विक।